Nikimanyisaaki kwikara mubwomeezi oburungi, nikimanyisa kuba oryaaho ori kurungi muno, toyina kintu kyoona ekiri kukutaribaniza, katugambe nti oyina sente zaawe nizisobola kukukoorra buli kintu kyoona eki orikwenda, nosobola kugula ekintu kyoona eki okwenda, nosobola kugenda ahantu hoona ahokwenda, nosobola kurya buri kintu kyoona eki okwenda, otaina nabiteekerezo teekerezo nkeebi, nooba otasobola kurwaara nendwaara nkezo, kare nooba ori kurungi muno obu okuba oyina sente nkezo